Indonesiape <noise> tembiu yaesa <noise> yave, basante <noise> guinoi arroz, <noise> platano, <noise> cacahuete jare <noise> kuereta, <noise> ipuereko tai jare <noise> mbaeti tai jaeramiñovi ñasi <noise> goren vani, <noise> gore, kuaereta jaeko fideos <noise> ndie yayapo va, <noise> jokogui oivi tumpen <noise> nacicamuo jare satékua <noise> satepe jeireta jeireta brochetta <noise> marinado